skrítið eftir fimmtán ára hjónaband þetta er nákvæmlega ég vildi hvernig vissuð þið mamma vissi hún vildi mamma sæta

fyrir skemmstu lauk tökum á

sjónvarpsþáttum í sex hlutum sem

á RÚV í haust potturinn og pannan í þáttunum er Nanna Kristín Magnúsdóttir sem skrifar framleiðir leikstýrir og leikur í

fjalla um konur í kringum fertugt sem kemst að því að maðurinn hennar hefur verið henni ótrúr það hræðilegasta sem hún getur hugsað að upplifa hinar svokölluðu

svo er það hvernig það tekst til það eru börnin og fyrrverandi maðurinn og vinirnir ýmislegt sem spilast inn í efnistökin eru dramatísk en ég reyni að sýna frá spaugilegri hlið þannig að þetta er svokallað dramedy ég fékk hugmyndina að þessum þáttum sem ég

í fimm ár úr mínum raunveruleika ég upplifði tvo skilnaði foreldrar mínir voru ekki par og síðan skildu mamma mín og fósturpabbi

aðeins til hliðar enda fjallar það ekki um mig og minn skilnað það geta örugglega allir fundið eitthvað sem þeir tengja við í þessum þáttum hvort sem það er frá eigin brjósti eða eigin reynslu eða

spaugilegu hliðina á hversu sjálfhverft fólk getur verið þegar það er akkúrat í í þessum sporum sorrí hvað er að frétta það eru allir svo hressir í Graðabæ eða flestir þú sjálf stendur í miðju þessa verkefnis framleiðir það leikstýrir því skrifar handritið og leikur

greinilega er þetta hægt oft þannig að maður þarf að gera hlutina sjálfur

að þeir gerist í þessum bransa er það svolítið

enginn lokaður inn í snjó

er mikið um hversdagslíf er hver á að sækja í leikskólann og svo er kynlíf það selur víst líka fyrir hverja eru þessir þættir

sofnuð ef karlmenn horfa með er þetta enn þá skemmtilegra María mey gaf aldrei samþykki fyrir því að ganga með barn hún var aldrei spurð gerandinn guð í þessu tilfelli kom hins vegar fram vilja

sínum þetta er saga um valdbeitingu þetta er ekki falleg saga vatn leikur lykilhlutverk í sýningunni nýjasta testamentið sem opnaði í Hverfisgalleríi um helgina sýningin samanstendur af vídeó og skúlptúrum og myndum umfjöllunarefnið er í senn

og hann fjallar

um að skila skömminni til guðs nýjasta testamentið kemur í framhaldi gjörningsins

flutti í Neskirkju á Maríu í fyrra eitt af því sem við gerðum var að negla upp þessar stóru myndir sem við erum með hérna þetta

merkja sér stað merkja sér stað í sögunni með því að gera nýjasta testamentið erum við að að byrja söguna

upp á nýtt pissið er í máttleysi sínu einhver orka sem við getum gert uppreisn með og svo er það líka bara hreinsunin að hreinsa upp þetta gamla til að hefja upp þetta nýja

sautján tónskáldið Óla Björn til að blanda saman

þannig varð þetta til og svo erum við með þessa æðislega flottu

Agnesi eftir því sem hún syngur verður alltaf þéttari og þéttari rakinn í kringum hana það byrjar svona að dropa á hana

lokar hún aftur textinn fjallar um vatnið innra með okkur og að við getum öll gert uppreisn

hann samanstendur af nokkrum hlutum sem hafa reynst okkur vel í baráttunni þegar maður hefur sína baráttu þarf maður fyrst að setja á sig varalit því maður fer lítið út án hans í baráttunni og svo er gott að geta neglt sínar hugmyndir vel upp og það dugar ekkert minna fyrir það

í gamla daga við erum búnar að pissa á nokkur blöð og svo er það auðvitað perlan hún er svo mikilvæg fyrir innsæið það ber svo við um þessar mundir að konur um alla heimsbyggðina skila nú skömminni boð kom sem frá Alyssu Milano í borginni Hollywood um að konur skyldu

það valdaójafnvægi og ofbeldi sem ríkir yfir konum og börnum um allan heim

guðfræðilegur tónn í þessu verki er

nei það

kristinn tónn í þessu verki en

þetta eru nýjar hugmyndir

það er margt í þessu testamenti sem er

fallegt og gott en margt

fáránlegt það sem við

er styrkurinn í samvinnunni og við erum að leggja áherslu á vatnið og náttúruna gengur út á það er þetta flæði